पूर्णरूप से स्वतंत्रता तो संभवो मइ हैगी। चाहे हम सामाजिक या राजनीतिक या व्यक्तिगत स्तर पे स्वतंत्र होने को दावा तो करें। लेकिन हमेशा कछु सीमाएँ तो बनी रही हैं। कय से हमेशा समाज नियम और जिम्मेदारियों से वधित करत रहिंगी। पूर्णता स्वतंत्रता को मतलब हैगो कि आपको कोई भी नियम कानून वा सामाजिक दबाव के बिना जियन की पूरी जिम्मेदारी और आजादी मिल जाएगी। लेकिन ऐसो ई व्यावहारिक रूप म संभव नी हैगो। कय से कि अगर सामाजिक रूप से हम स्वतंत्र हो भी जैंगो तो राजनीतिक रूप से हम कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। हमे उको तो ध्यान में रखनो पडोगो। उसे तो हम वधित रहेंगे ही।